Osonoyareyelegbegbu uwele yohema ogbebu uwele omiene nor ozaivo or opotso oyele omazo tomona lookhi hukhayele ogbegbu uwele khafe, khayanule, khirere yohemam eyaya guemo rutse notse yokhule khilayele huwamonugborlidobor egbere, amagwena loho uwelonayele huwakhili hukharako ghimeh gieh urue ifufu alo ruomeh otore fia meh yo kaka heye owakhilu uwele, uwele nabiame ozova hukorore hunolurbor aboryele huke logure tonuzekpalobor le hukpalobor tsi hunu rokpalobor hunuzemuamulatilu uguiorlo huha kholahonuzemuamu latilule uge guoli, yua bi mela ulati kpaobor hulalagweli egbegbuuwele akpaegbebor haghiegbe lesi itsoke lohi egbe gbu wele hokhi ha justi yakhoro <hesitation> abamogwero uwele atsakaya nayo yele heye olahuwakhilu uwele, uwele nor miene uwele lokhi akhegbe sese. Aghiegbe nanokoko shoyahole gbe agwoli, ha hugbidoborhanina sesesoyo aroro akhor arofelekhalor arofele sesesior luhuwele emasone uwele lohola enokheyo oh uwele noso luhemio oh ozobor fiobokmu orelu khualolu, ama emasone uwele aghiogbe sese uhialo aghuegbe sesesi itsike loso ne uwele, emigegwere wala oya wohuna eniwakuayele owa oso uguemorlor muaya wodato uya guoh hulahu wa khlegbebu wele, uwele noso ne uwele ukhamieh hugbidobor ugwe relo chiuegbe ugwelo emuyoha gioli ana hugbi doborwoh halemor sesesoyor lalohugha lo lagwe hikhi itsiko, uwele nosone uwele loghi haghiegbe sasa ighiogbo mumor lohu uwele lali afu nisho oghena limare khia kikhi itso oya oghena lokharano oreretpo so hunu wele nor oghena yonaya yele maya shetili yelo hikhi ha justi yelu wele abamie itsi riabisikiawor riaegbe usohahor. Eriemor narekhughie oghena olene oghena okhala oghena okhala uwelo no se ne uwele aghiogbe mumor, alalikuokheguere ah justi ehietoli maghiegbe mumoa akhaguegbe muma luwete oremie akpadobor oyakhanarkeriere luhalali y run oh or uruonali ehohaghioge fuel oh uguolo ona oyafumo eninaenina kolegwe nulo shoyadior aremor shohakhegedior, huuare rumakelabi mara ukukia hulalole nagwere egbe bu wele nayor na yele ama hunakhezeyor emo nakhe ono otposo na oso, hunomona oso waya luolihemana, wahaghioluana heye olahowakhilu wele tso oso agueliano zeso nosesogbe yo nale abalogwo sese ala nabi ominanisholi nabi uwelo nilogele nayohaso aguomiole hunu wele na uleseso sor ulirokhia sesegbe ruweleheh muza kokua hukolaburalile molokhia hurto heye sho yalu logbe luhkhehabumieh Akheguelina sesegbe guwele nosone wele akhegbe mumor akhigbe sesohor luhunuwele norsone uwelo ufele ufele layonayare sesenagbe lumuwelo usese lasesehulo efetpo asesosor gbera aklugbe mumor akhigberelokhu nabelena oyala ekeliomah oguoma hugbanamule maruema ze mayale oh mayayoli lalohuguerena mio lo, mayakhiolisese hulahukhi sese na khigbe sese oguere malegbe khuorlo huya sese namule kpo mayare egbe okwnu orduda kpo akwnuni photo shobulare ayagbahuoghi owa hahesesolalor oghena okhala amigegwero hulahuwakhokhi lahuguere odato naghio sese kokua noghioya sese ayaghilolowo sese, dahla maofelolotse loze aghio sese hulohu wele huyonaliyeloh kokua shonu wele ozalulo wele agwegbe agwegbe hunu welena nalasor tihulor orakwogha mamor oyanilor nokila uwelenisholo aya la <hesitation> adua mayighio oghena itsike nishonomolar swie ilighor lor egbe oh hu justi muhabobhiour. Oghena lolene oh oghenahulena humuagborwo ke hakha khedayor onymola humuaboyor nachi nokuiana egbebi ikphele oh so sesegbe egbe buwele lo sono uwele nomine uwele uwele no kbarie uwele uwelenomine nobadagbalua nomuhurelokhu lohohukhioezeua mumor ozeua oghie mumor awasebaye awayase bazevare hasesoli hushiotore haruelocho ha eeeeh hulolakeloteeh abakeloteh holohola uwelenosonewuwele layonayele iyele oghiogbe mumor lokhuleyele <hesitation> igbiokhainitsemah ekpale guomiema heminakhe huleyele <hesitation> lohokhagiegbe mumor emuabe kwore but hihegele, kwore well aghiegbe mumor oh lusono mumor mumor nor gbano mumor luhola haghiegbe mumor loho uwele nor sone wuwele uwele nor gbano obor ghena oguore hahariagbe otor itsike kharia gbe otor etfe uhalegbe agueh suha legbo halegueh huhalegbe. Nusesegbeyo huhalegbe oh hulegbe tsu hahegelegbe weheleoh but ole agueh nulegbe hulegbe losone wuheete, wohe habumie utsu yohahegelegbe oh hula limememieniyohagueh igeya lisagbe guo mie lesabor uywele nosone yuwele lohi haguegbe mumor hakhagiegbe mumor losono yuwele nor gbane uwele uwele nomiwe gbe uwele nomuafano oh <hesitation> oghena hukhialagbe nuyo mayelu wele nor minowagbe uwele nor muafano uyor hakha gana onizeva loho alekhiogbe wele ofo huwewehuyor oniko herere laselakpo itsela hele amhor agbor hudegbehunuganuyornaga ande oghen huha da la ma hulomayaya logahowo hunuwele.